<hesitation> yekpe yiyi kwo nu ge n shei n ge ilimi to ykpe n kwo err obo n hoto ɓo kpe kwo yem ha gye akwu kwo wu ho to ye kpe kwo <hesitation> kwo da gbmalo kwo zhin anyia ba nlo nu ye kpe nkwo ɓe yabanyi kwo bmayi zhnilo, ye kpe am n hoto bo kpe yem ha gye hokpeye wato n sai n bwo maka rauta n minyinyi taidu magye a a a miɓei dna nwye gbmanu she abe ya yi makarantawu awuyia nya achi yi ge damuwa nge oɓo nkwo dnado n zanyi kwo chi gbmanyi kwa be kwa to anyi ɓwa vnya, n kwa dna n wa zhni'a ɓo kasa n puwa, pwa bwa wahala, ozhi aɓwa wahala, oknyi a bwa wahala tye oknyi a gya zhni mita yi wahalanu oknyiagya zhni oknyii azanyi kwochi n ɓa fyi n na bayi nyi n pwuwayi nyi ɓa gye azhni, n zhi nu ɓa gya zhni. <hesitation> Ba ya zhni to ilimi kwo n nam pani lolo lonu oɓo nho ta kpe kwoyen hagye hokpe kwoye am ngye <hesitation> abcd ye yito ɓe zhni yi kpe kwo yem ya gye yi kpe kwoye a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Ya ye yi kpe kwoye, to n lonu ilimi nna ampani lo so san n ha gna ge zawa gnanai ye ge ilimi to n nam pani lom kai luda kata che chenu zhni n naiye ominyi mii nyi ɓwugyi nmi <hesitation> mi zhni ma mi nyi yi magna ma ɓyi ge ɓalo makaranta kwo mito chei ɓalo makaranta n mitei ngyi wye n mi ba gba ma chi atichage ɓa zhni mi ankuri, nma bwa mi ɓa gba nlonu makaranta dagbma domi ntungena mi kwu gye kwo kwola wye kna mi ya to oma byi che mi chei pma ɓa kna wye ya makaranta ndagbma sosain kwo zhni onyanu n makaranta yi zhni ya ɓwa kwo sun ya zhni ɓoho n chei ya snukwu oɓo nyi ta ɓwan ya gbakwon chei makaranta dagbma kai mita kpelon shemi ɓami madar kwon makaranta agbmada n haiye she yi zhin kai yekpe kwo dagbma.